Al fakir lel na bat al buhzur fi bikan mugadda hubas albikan masdud min fog yani hubas auwalan kan inda windoyat da kan al haywan fakkat da nam bifukal windoyat finshan al na bat fi waqit wahid bidur fiyal herra kan al usur al wadal ligat herra ligat ma fi kan nam bi saddida.